Karaza sakafo minday alerzia ndray amin'ny ankapobeny. Da karazaña fia misy akora antsoy kiristase mañahaky patsa, foza, oraña. Fa arakaraky toe-teña ndaty iñy avao zañy maha sarotiñy aminy alerzia misy da alerziky voanjo, atody, da fia boaka amin'ny rañomasina koa da misy teña alerzikiñy.